ס'איז דא עסן וואס קומען גראד אן פייכטקייט, <hesitation> אזוי ווי ס'איז דא טרוקענע עסן אזוי ווי קאקיס, אבער צו מאכן- צו אויסטרוקענען עסן זענען דא <hesitation> כ'מיין אז יעדע מינע פרוכט קען מען אויסטרוקענען, און נאכדעם עס אזוי עסן און ס'בלייבט אויך פאר לענגער, <hesitation> כ'מיין נאר פרוכט, כ'קען נישט נאך- כ'ווייסט נישט פון נאך עסן.